Nyo fakats firou nei a pusi tsun ge na kiso ai sen na ka nating kat farof non tan voiny ge tan nuaf. Sen a kat <hesitation> posi nating kat non ya nating vio non kiso ai te atsun famat ya ge mes nainy kiso kat vavis non tan numa ai nating sof na non gagon vio, vio na kiso te fuit vavis non na non komana na numa ai te takop <noise> ai te na ai te sainy ya sainy tsiko ta kiso ai pusi ai sainy non kiso, mes nainy ai sab non ya mes nainy tsikia. ai pininy sainy kiso kiso ai sen na ka ai pusi sen a ka nating mes nating ai nating fo mes naing nating figiar tor komany kat ror ka gima rof tana toto tsuri an.